مچھلی پکواناں وچ پرپور فل دار سبزیاں تے پھل ہندے نیں۔ جیڑیاں وچ مشہور پکوان شامل نیں۔ جی میں کہ کوشاری، چاول، دال، پاستا، فول مدامس، <hesitation> فاوا بینز تے، مولوخیا، جُوٹ پتے دا سوپ، <hesitation> سٹو، چکن، خرگوش تے لیلے ورگے ماس، عام نیں۔ جو اکثر گرل کِتے، روسٹ تے کباب دے طور وچ تیار کِتے جان دے نیں۔ سٹپلاں وچ مقامی، پیٹا، عیش بلادی تے بکلاوا تے بسبوسہ ورگیاں مٹھیاں پیسٹریاں شامل نیں۔